نبدأ نكون في العشرينيات مثلا مثلا يعني بالخمسة وعشرين العمر هذا يكون في عندك القوة يكون عندك الزكاة و يكون عندك الطموح باش تعمل باش تكون نفسك وتعيش حياتك لا نمضي تكون أصغر ولا العمر في القوة إن القوة في العمر تكون أقوى وتكون ازكى ويكون عندي عندي عقل نقدر نفكر فيه